Fomba fisaboa tagna zashy la ohatry ka hoe misy kika kely na misy maratry kely, da mangalaky siramamy anao, la ohatry ka hoe mandeha rà, mangalaky siramamy anao osoranao anazy, da igny tonga da mampihigny anazy.